nami defa tha kertokal ni aran dawe hirisi, mi thaitan kertokal man, kotel kotel. Se mara milo waafayan demin dolla, demin dolli, se mi itan diya man, dagadon milo wa brattase, milo wa maagi, milo wa tingeire, se ma ba dolla katitutuli ri bendi.